- masfan faidiae, awalinkeelka ken shiaga safinami, gahwa ken safinami, shorba ken safinami, tamatimga khaltokan ken safinami, swo ken safija, walikenami marat ken norty garbero, asidaga adlikon ken safiro, ay hajaga oin adlika masfalog safiro.